די וועג וויאזוי צו לייגן שעלפס אין א ציממער איז קודם דארף מען וויסן ועלכע הייעך די- ס'גייט זיין. נאכדעם נעמט מען אזעלכע ספעציעלע זאכן וואס מ'לייגט ארויף אויף די וואנט און ס'איז אזויווי א האלטער. אויף דעם- סאו קודם מ'נוצט נעגל יענס ארויפצולייגן אויף די וואנט, אויף דעם קען מען ארויפלייגן די שעלף און עס נאכדעם אריין <hesitation> דרילן אין די וואנט.